Anisan'ny mana tatara am Suisy i Jule Sezara satria nifampiaky tam Empira Romain i Firenena io. Da izy koa anisan'ny nanao ny <noise> Grande Evasion <noise> tamin'ny adin'ny Gaule. <noise>